باش نجم تحدد تريكو مصو متاعك لازم يكون شوية مبلول بتحط على الطاولة متاع الحديدة وتحط حديدك تصخم بتحددها حسب نوعية القماش متاع تريكو يعني إذا كان تريكو قتن وإلا تريكو نص نص ما هواش قتن يعني فيه بوليستار بتحدد درجة الحرارة سخانة وبعدها بتتعدي في الحديدة.